ایرانٕچ ثقافت ,فارسی: فریاسنگ ایران, یا فارسٕچ ثقافت چِھ دنیاہس منز ساروی کھوتہٕ قدیم تہٕ ساروی کھوتہٕ زیادٕہ بااثر لوکن منز اکھ۔ ایران (فارس) چُھ بٔڑِس پیمانس پیٹھ تہذیب کین گوڈن منز اکھ سمجِنہٕ یوان۔ دنیاہس منز چُھ ایمکہِ غالب جیو پولیٹیکل پوزیشن کہِ وجہ سٕتۍ۔ ایرانٕچ ثقافت چِھ قدیم قبل از اسلامی ثقافت تہٕ اسلٲمی ثقافتُک مرکب۔ ایران یمو فن، ادب، شاعری، موسیقی، کھین تہٕ فن تعمیرک اکھ بھرپور ثقافت چُھ بنومُت۔